Ɓurani kam ko heddodaade e innde am. Ngati ko innde nde nganndiraami, innde nde ngoowmi. Kadi ko innde nii nde jiɗmi noddireede. Mi yiɗaa waylude ndeen innde. Hay sinno tawi mi hokkaama fartaŋŋe goɗɗo, mbiyetee-mi kadi kono mbiyetee-mi jooni ni, ngati innde nde ina wela kam. Innde ndee nganndiraa-mi, kadi ko innde kadi njiɗmi heddoraade.